Karazagna tsiro-ndraha mety anamboaragna glasy ndraiky zegny afaka ampiaisigna ny sokola, ny pistasy, ny fontsy, ny frezy, yaourt, regny de afaka mampiasa vany, <hesitation> la vanille koa.